Eeee gnambony tany eto tsy raha misy ny olo, mahavita gnainy hafa avao ny miaraky amin'ny maro misy mpanoha, misy-misy mpiaro, hafa avao.